Buŋa la yeefo boti ti ba ŋwɔna mɛ, bii ba pugum ŋwɔna mɛ. Gee, ba yima yima n boi se'em de la; buŋa nɔŋɛ la ka bɔna sɛsɛka n de peelum zi'an. Amaa yeefo la, kaŋa boti la ka bɔna zɛsɛka n de muɔ bii zɛsɛka n tari muurɔ.